علشان أثبت بريد <hesitation> برنامج على الهاتف أول شي أفتح المتجر ومثل جوجل بلاي أو متجرأبل، وبعدين أبحث عن البرنامج وأختار البرنامج وأثب أضغط على زر التثبيت وأنتظر لحد ما يتحمل، وبعد ما يتحمل انقر فوق افتح وانفتح البرنامج واتثبت على جهازك.